Kua banco jaeko korepoti oñovatu jare oiporukava yandepuere ñañovatu yande korepoti pipe jaema oata yande, yave yaja yaeki yambaegua vaera jukurai kua banco oparaviki.